افضل اني اكون كوميدية مشهورة ولان احب اصلا الكوميدية واحب الافلام والمسلسلات الكوميدي الي تضحك وهكذ <hesitation> ما يعجبني الرقص ولا اعغف ارقص ولا اغشع انو شي يعني مليح او ينشغل بينو